Ñég bingi húr mo anraabàa ma, bbasgo ndi uñaa mo wi woma, angi húr mo hommu hi mee ngi ñaa ma wii woma,. Angi húr mo ho hee gí hiinda ma, mma anbesir ma.